Akɛɛpɨwe pɨ lóo ru mo tumuyǝ sɨsǝŋwǝ anyarɨkɛɛpɨ lǝ epǝ pɨlo ru motumuyǝ wɨ kaamɨ: eperecee, amɛɛ opusu, acɩkɛɛ pɨ lóo ru motumuyǝ. pɨlo orukɨsa wɔɔ sɨsǝŋ wɨ kaamɨ pɨ ka ta keriwu keriwu wǝ pɨ lǝ́ǝ pɨ kɨto wǝ pɨ lǝ́ǝ pɨŋ rumɨ pɨŋ siri motumui ɖo nyiriŋnyi la kpɛ mɨŋ rɛ lo yu tɨrɛ lǝ tɨnɨ rɨ koru ko oturu pɨ lǝ́ǝ pɨlɨ wʊ <hesitation> perecee epereceepǝ wɔɔ bɨ pɨ la nɛŋwǝ mɨŋkɨsa mɨŋ pɨ kpɛlɩ rɨ firɛŋ wǝ wɨtaarɨkpǝ wɨ lǝ pɨ wɔɔ pɨŋ pɨ pɨyi pɨ siri rɨ nyarɨlɛrɩ la fɛwe pɨla ka nya jufuŋkunaɖɛ kanyɩŋ rɛ le kpii naa rɨ koru wǝ jufuŋɖɨ we vʊ kuna wɔɔ anyɩŋ pɨla ka nya jufuŋɖɨwe pɨla kpɛrɨ la kɨlɛrɩkǝ rɨ lǝ mǝrǝ kʊra kɨ pɨ nya fɛ pɨ nya wjkuunakpǝ. Cɩkɛɛ lóo ru mɨ dumurǝ gǝ erikǝ sɔŋ. cɩkɛɛ nunuŋyǝ ŋwɨ lóo ru mɨŋ ta cɩkɛɛ yiyeeyǝ ŋka rɛ. Kawǝ ke <hesitation> cɩkɛɛ yiyeepǝ ke mɨŋ ye lo suloru mɨkɨsa wɔɔ anyɩŋ siri láa tɛlɩ mɨ dumurǝ láa taa fɛɛ nunuŋyǝ ŋ kpii kɨ ŋ ko ŋ ka rɛ ŋwɨ. kɨto wɔɔ akɛɛpɨsa pɨ lóo pɨŋ akɛɛpɨ sa pɨ lóo ru motumui. kaake rɨ apɔkpakɛpɨ lǝ mǝrǝ wɔɔ akɔɔpǝ pɨ lóo ru mɨ dumurǝ, okuroŋbǝ pɨ lóo ru mɨ dumurǝ. a lanyɩŋ aria a la kpɛŋ lä atɛɛkɨ sa olo wokɨ lǝ mɛrǝ fite fite fite fite. kroŋyǝ le ca ko ŋ ka yɩrɩ fiwe ekeeriye yoru kinyikǝ dujiirǝ lo ru lǝ kinyikǝ kɨtukǝ we kɨ lɨŋ pɨ pǝ tɨnɨ sɩsɩrɩ gɨ wǝ kroŋyǝ noko mɨŋ mɨŋ sǝrɨ mɨŋ sǝrɨ mɨŋ sǝrɨ mɨŋ coolu mɨŋ woolu ɛnyɩŋ lǝ pɨlɨ keriwe le kpii lǝ, bakɛɛpɨsa pɨ lóo ru motuiyǝ wɔɔ pɨŋ fɨ pɨŋ ta pɨle keeriwǝ kaake mɨŋ akɔɔpǝ bɨŋ kpɛɛ ɛɛ pɨla ka kpɛŋ lä atɛɛkɨsa mɨŋkɨsa bakɛɛpɨsa pɨ lóo ru. pɨŋ pɨ pɨlɨ ekeeri. pɨlǝ pɨlɨ ekeeri baŋba baŋba baŋba rɨ wɨtɛɛkpǝ dɔŋkǝ bakɛɛpɨsa pɨ lóo ru motumui wɔɔ pɨŋ ta keriwu mɨŋ kɨpɔɔkǝ. wɨpɔɔkpǝ pɨlo ru motumui baŋba baŋba eye kɩɩkɩ pɨ siri pɨ láa tɛlɩ keriwu wǝ pɨ ta pɨla tɛlɩ. ŋ mɨŋ e lee ke cieyee wǝ oloru mɨ dumuruɖɛ mɨŋkɨsa aɖɛ ala saŋ kʊŋ lɨɨrɨ a láa saŋ olo ru rɨ ewi rɛ oko ewi rɛŋ. ala saŋ <hesitation> pɔkpakʊŋ lǝ mǝrǝ e lee ceyee ko wɔɔ kawǝ olo akǝ <hesitation> eleci wala yakɨ ko ala nya dierǝ paa ɖɨ gɨ paa kɨ lo ru siri kɨ láa tɛlɩ la láa ta fɛɛwe kɨ láa saŋ kɨ wɨ nya keriwǝre.